والله بعد ماني خبيرة بالكمبيوتر لكن بيتكون من بورد أتوقع وشي مروحة تبريد و رامات وبط- مابعرف الباور هذي الشغلات أتوقع والأسكرين الماوس السماعات المدري شو مابعرف الصراحة.